<hesitation> o va han lobere biyesi ma a Japon in ziye ɓɛ in ciya bin biye sin ma a amerik in ɓɛ in ciya bin biyesi ma a Fransi in ɓɛ in ciya bin biye si ma <hesitation> alemaɲe in ɓɛ in ciya bin mɛ ni deɓenu yi ta un ci bin <hesitation> o o tawɛ a o diya o yi diyara to ɓa a woro mu waa a han o ɓara diyaro mi tunu oyi diyara dɔron o ji biye o tawɛ a sera a vɛra o to'a